Sartan an chiga ma hara chiyar thakadur wanja toh thakadur wanjna ma chighit chiga ko karfi unkwaha ko karfi udifa abara khuɗvgagha ma ɓagha ɓag kin kidigina ma chighit chiga ka ulbuga dn an takafa ma tuvatig nidigan ʒrga baʒ kghaa baʒ ʒarhagha anʒuwaa ma ʒamu zigg ka ma mung li dagal da makaranta ka dagal dana hakaranta ma mai li da makarant biya ka dagal da na ng gala dakaraha dagal dama guha dagal da bathirina andʒu aɓaba thira aliprag andʒu adagal ba dagata digit vaka an dʒaghwahagha ka dagal kskigha a clighala avanaa vakwaha ma vanghit vanga digi athikna ninga asadvakai da a hineha sarta makis kuuda avanga piyagwa magh wai vanga piyagwu ya avanga piya thas magh mai viiya piyathiyag avanga gata dakaraa ma mai dakariya mai wan dagal dama ndəɗa dagal dama ndəd nuda sas din diga ʒiga sas du kwar kwar huda wung wana ardagal dab’athra agwatama vanga na mung wana ardagal daɓathira agwatama vanga na mung wang ardagalr da ɓa ɗak-ɗakatr kya ʒara ghwalvaha dagal daɓa dtatra kwar kwara ma thighara thinga kal sasa hineh kitru ma saragh sig dan hineha ma mung kafa fachiya arʒuwa ma vai kafya. Arba mung na amɓulwahas ma mung mundara ko inkra ghwava ko inara gyənwa mung wana shukngar anuda vulvar vulg kʒarha arʒigana maʒaruziga ar huɓa kiyuw tvakaya ma mai kwah dagat dagatindar nuda ma mung nindara huɓav yuuwa tvakiya ma mai kwahbiya pilway ni digan an aʒig hinehbiya ma ʒugha ʒiga apaga fachiya hwasa, fachiya hwus thaba mung wana ar dagal da sula thaa ardagal dan da silan piyagwa ardagal dagath dakara mung wan ghuva vak li pa karamwa ardagat da gata ghuva arsa dvaka dab da hineha ma saraghana mung wana gata dakat nuda baɗum bagan ni niʒarah kwana toh dughwasa ma tava tig kafa an paga ta kaf ʒuruwa ma ʒaru zig kafa ɓadir nud ma mung kyəla lakwti das nud da kingans mung ar ɓagan a ɓagan karfi uɗifa, nung wan karfi tihsan lakwto nud da da hinfana va hinava hinga sai ka dagal har dudaa mung sartin ɓa argwandʒ nuda tagvar nar gwandʒ kʒarha tsagval nulbug kʒarhaa ta asirga sirg ha kɗaga kwah dkskrsa insirgabiya wai ɗagang toh ivgwadʒin ndʒa bagav wurna bin wan wan nighsa nimyam tihala kwana, badum nidigi tagar margwandʒna in wa mbulgu bulg tihala kwan, adba digi nda tagar uargwandʒna amung ndakwani. Barngwandʒ amuda inwu mbulgu mbulga kiyam nighga nighga li kiyam chuharga maksa tihala kwan ndakwani mai nud maksamiyama ndʒa kiyam ʒakafa ʒhiya tihala kwan kafa hiya ndakwani mathabiya tumaba ta hiya burbur nuɗa hiiya burbur ndakwani magh mai hiyəky gar huɗ kuda andʒu aʒuw ndakwani ma ɓagha ɓag kawu palla, buwa kak njak njig kin kwaya bandi ʒughuy kdigiti toh kiyam ndaɓaya ndarchiya digi ɓag malkiyama damax; hgil dvakai kiyam ba firvid mahwuɗib band kwana tagnay bi thabi na kuyam daɓawa chiya dʒadʒir tha nidigit kam ba dʒaghar dʒig amma digi gda jijir kam sai ba ba firviɗ mahwuɗin banda kwana tagna yin toh mung nidiga ʒig lihala kwana mung wan tihala kwan ndakwani vanga ba duwaya sarta maksa kudu dʒaming ni diga zig ba ɗeka tihala kwan hulfa chuhurga ma mayaruwna mung thaɗa ba yuu ndakwani asug bsuga ulbuga chuhurgan ndakwani hung thaɗa ko ban ndakwani mung wahala inɓa kwanamung ndakwani vaka chuhurgana thaɗa yuwa huɓga dga ʒiga toh damaksa dagat dig nud vakwan ko dagat dama damboa rod di dshg ba dagal nud tihala kwana sai ɗala digita nuda awara mud baɗum mudah nalnug kmadithagh vaka vaki dagal ningha ndʒa ner klawa tihala kwan nada kdr dʒik, jika anuda wana jik buwa, maghɓa drop buw sai jik hkrɗa muwan jik ufaɗa, tog kiyam da ɓaga ndarhi ba firvad mahwɗi bi thabi ma ma thin nigana aɓaga ɓag bi. Digita ma ba sada sig ya dadamaʒhgila tuma ghala ba yaʒhigilan takiya dadamaʒhigila hulfa thabtin manvakay numdana kum gata sanki anuda sai vaka ya ʒhigila, mai mai vakai biya mai wa vulgar sarki kuudbiyi toh dame chuhurga ma duniya kam banda banda piyagwa ma ha ma ba pigha pig kagwa ma mbugha mbu ni ni fachiya andʒer kiʒha uufa mathyəngha thyəng tsak tsig hara nehiyita band kwahibi thabi ma dasirga war tihala kwani tushit ushit ushig nidigita ban digi ndʒa ɓagar maks tihala kwang ndakwani mai ɓagavi biya ba yaamw manightr nighga ar fagk albug takiya wai ndukwaha ndukwaha mitr kskigha ndukwahi amathai thigta thig tuma badagh bandukwah wam gwayav nuda ba baʒtra ah na taghda tag takiya ndukwaha amung ndakunni gha awa sirganing amitra ma ndukwah zarharaming ndakwwani ah nfukwah biya asirgawa mitra aw daɓagar ndarchiya ba ushit ushig duniyi ba tushik bima mang bagwiga dinuya wa digina duniy wan saghasig dama dama thyənga mawa sirga ba yaʒhigil klgan bi thaɓi ma ta kwana bushava ta kwaha bushava kwana ba ushava a ma usagha ma ndukwahamung gha awasirga ningama tatig kafamung ndakwani sai us hangant ghran kla takaf digi anag ningh ndakwani mai taktigi sai ba digi nang ghirana ah ma ndukwahi ussariya amungua gha wasirga ningha awaraman toh. Badʒal badzig niks kwana ah kiyam ndaɓaga ndarchi sai ba kiyam ghala dadamaʒhgili dada maksa miyambi kam chuhurga ma ma yerwa kur kwarin kam toh ma man sh ʒhargan naykam mung haɗa mun thaɗ ba ɗek-ɗeka munvakai toh kiyam ghala badamaʒhgila ba kwahin bi kam mai nidigi tagva tag bi sai bafrvid mahwaɗa bin wa tagvar kuudr ko ɓa bara a ghala kyaʒhigils manvakaya ko ɓa bawa a dadgan jira maba fughiy nin kunn kidigit ghwaɗ ma mathragh biya andʒu ataha ba dakara avula ba dakara kwana magh ɓag ba tatakigh di dadamaʒhgila ka mulkm mulkklaʒhigil amma ma mai ndukwahi amfan an adigin man vakaya amunga toh dama sirva sirga nung na ya ghutaɗakhs band kwaha muda ndʒa kiyam fa digin manvakai shufa diʒnna ndʒa kiyam ɓag nimayam na ɗuwavarsa ɗunga ghalyam dada haʒhgila kiya thikna thing kskimayi kchuhurga maraw amma ma mai nduk wahi kam mun wahala ba bamvakay ba ɗek ɗek toh diʒii tag nay kwana ka dama sarta ma thingha thinga kin ki digina dughwasa yi piyaghwaha ya kwar kwar ma ɓagha bag kdʒuga ʒhigilagha toh ma ɓlaɓlga nivaɗ kam mathni nidigi ɓaga ɓaji ma thunwa thing narg wandʒaha ya kwar kwar ma ɓagha ɓag karfe vaslambaɗa karfe klawa tuma daba dama hinahara nuud toh maba hara bikwa mai thaɓ nidiga ɓagaɓagi sai thakadur thaba ma wura wurg ksaa. Aswiya dagal din da tsa kalga amyamiyam tsakalgna mung piyagwa adagal dagatan ahn athira ndʒiɗa ma munga adagal da ghuda dakarh li mung nalman ivədyatra ar dagal da piyagwa ko piya thas wa ghwachkah wur ma ndʒa ɗuvars badya dyana ar ban aʒigana kwar viti hiiya a arda lithirna amɓa ushav diya ghaghahra ya valka ya ghagh band kwah ar dʒaha ghwachika gha gha anuda laguvutr lagw ka dagal kitr mung wana ghrad vini taka ɗivinang k ma mung na ghagha ku shinga ku awa ka das ʒarha ghwach ikah dama ndyəla ksnai ghaghi aɗba taka gidʒan nan nghagh toh mung wana sarf mksa dagal da gata ahwkwah nuuda maba ɓaga ɓag nin tvaʒaya mung nahwkah adʒ yahwakaha, ya mashusha, ya ayagha yagha ya madʒahavan dʒahga wan kundaa na dʒahavant ʒahg nin guhun dʒahavin ma dʒaha vang dʒahg ma thuwa thing nughda hiiya ka dʒahar kitr ardas ni ya ayaghayaghala, ya ahwkwaha mung wana ma baghai ksa’a baʒ dgɗalga ɓulgu bulg mun vakai ndʒa bandkwah wur toh tihala kwana vulum murwani bandara wan math ma ɓagha ɓag kindar ndakwani masindara sugwav bad tuguha mung wan ba sa sindarin ndakwani saima ɓaghaɓag ksa’a sa dvakai mamai ndukwahi ɓulkai sin nin. Ni ʒarhahani dagal da ussig gata gr nuda dagal daba kwar kwar kud tushuk nuɗgh kyəkw kyəkw nudah balbasan bdʒa usar wu ndʒa vulgu vulg ndakwani tihala kwan ma mai dmaganiyi mathni nidigi damaganiyi mathaw nidigi usiva usigbi toh ndaɓagar ndarchi ɗi ɗiyam ars ɗug tsau kiksa miyama ndʒu ko ndʒing ʒarhahan krana kiyam ghaka baya ʒhigil kiya dadamaksi bima kiyanda ɓawi mamai ndukwahi kam mai nidigi ɓagvaɓagbi sai ba ah firviɗ mahwɗ toh daga ma ɓaga ɓag karfi klawa ko karfi vask mbaɗ da vabiya ka da ada ah hinahar kud hyəngahyəng toh dama mbats kwandatugnayinkwana maba ʒughuʒig kafaa sa sighasig vaka piyaghwa gha maba ʒughʒig kafa kada ɓa argwandʒaha ma mung kyəla zarha ardagal daɓan ardagal daɓadiratra vidahaha mung wana dagal dagata vyəda dughwa mung wan dagal dan da a dagal dama ndiɗa argatsa digan kyəl vayar na ya yayuwaha.